والله هاي حيل صعبة الشغلة يعني انه واحد يعيش شغلة يعيش حياته من صحيح او محاكاة لان خاصة ويه النظريات الي طالعة هسه بس اعتقد انه احنا دنعيش حياة حقيقية واقعية مو انه محاكاة هذا الي يعني اعتقد ما ادري ممتاكدة